Njamaaji ɗiɗi ɗiɗi waɗata waɗude faɗoore ngal ngam goɗɗo. Ko ɗe waɗa rewti rewɓe njamaaji ngorko ngal ngam nde ɗe waɗi faɗoore ɗiɗo ngal ngal. Njamaaji ɗe feere ɗum waɗa rewɓe ngam ɗe waɗata rewɓe ngal rewɓe ngal sabu ngal ngal.